Afak duniya wassa kaka tlanuna fudu duk reta kak pudku əmda kotu sallan na tli'yi na kapti ma'yamon ngwanai dik amatinanai ja salli jin Sallah sallak pudkuna kan Asuba jin Sallah na ma'yamau anayi talapiyatiyu niyi ja lapiya dik uktlinanai dik amatinanai, ma'yamau tala ja lapiyata ji lapiyatu yau mani dachi ma'yaumau bai ane makaranta əmda ta binikchi kajluwa akchi tali tani makaranta amatinanai bai amelik wana. be wanan gwamnati tavili tani ma'yamau bai Jane kam daksiyi əmda tabalija kajluwa jaukti kajluwa jani kan jak nayi sai duwar kima vadi sagadini kimaizdu sagadi har gatkasamani adiman kwaya jabiti gatkasaman ji bata bai əmaduwa toh adabimchinau sallilau wana nabai ji salluna sai ilwai sai ilwai sai dadmak pata sa ilwiyi ja luyi sa kubduyi ja kubdi sa kalam yi jaski kalam sak vawan yi jaski vawan tina əmda dadu chakwad gina kak datiyan nabai tana əmda va chakudau dikyinjin əmda chakuduwa bai əmda anayidu maduwa əmda tanidu akunu kwazinak yi tana kwa jlibi nabai sai ilwaik kwazinak ilwaik shinkafa ilwaik kwazinak tala ni va jlimu, ilwaik kwazinak kinkinau atiyau bai ausai anayindu ə diman toh tina kaka tlanuyoman dachi bai na jlami nabai wanak sallah wana kam sak ti'yi nati kajliwa ni va ti'yi kima kwan ni kitapiyana ni kilapiya biye na ti'yi kajluwa ə sirin ko gadi amma ni kilapiya yokwa na ti'yi kima ə kwan toh daga ti'yi sai wana kam dachi kajluwa bai nunchu nati sai nati kajluwak Awun binak nik-nika, binak sinau, bawu, shinkafa div awikvinakau ko sasi yaye niba kwaya niba biye dachi nanuwa dik imlak yaye nati toh əmchau atimanko wanat kanai, sagadi na amda balagaya wama kima kak bek makaranta nanuwa nan naiki ma'yamau dik kak sawara nabalikchi iskuk har ni ji jlamu wana nabzudu yo bani sa gadi əmda va nayi vabdanai bekada kak makaranta əmda jlimu nan wan bikwa əmda jlimik bai kada nanuwan gadak makaranta tati kima əmchinau əmdi jai gamai makaranta bai jai ganai ni baleski sawara na akchi abilayane bai jappa yaye nasidu amin amma notu əmdino kwaya bai bam nabai aganai amma tinabai akau ni zunuma ni va jlimik amaranta yau mani kwachi ni va jliwi naski rubutuk wanat kanai kaka bai ni va jlimu a Kano atimchinau gama uktaga satkanai gama gawa amma tinda atu ya jlimi dara-dara yo mani sabe atu jawona na jlawi naski rubutitkanai tana datlamani na dak rubutu duwon wana kotayu iskuk wanamchau tatlai gado duwon nani gaku gadak wurik ta kimak imyak badai amma notu fiwun du kwaya wana ganai bai akchin dau akchi fibai ni va jlumu uktlina man nutlteksi amyak ilwai wu ma'yamau tala va kuz-guzak wujirik kilwai tina kiratu damala kiratu ya jlimala gada ke ki kima gadak zaman gada kasagi zaman bai anayigi kima bina tina əmda va jlimu kiratu gadak wana gwamnati bai kibayi kibau kibabiyi dachi amma karatu kataq dolai makaranta kata ədayim ya jlimu sai tinak bai dununi lagu əmda tabzabai ma'yimik badai wassa achi tabza karatu bai. Karatu, Ilwai <noise> Asik, siyi akchindau aksiyau gafawa saniya kak zaman da za kika ya kuz-guzau ka jlamiyu niya a jlami akuz-guzi wunafti duniya wuna jlami amma əmdi ta jlawanali ma sai əmda labalichi tasi əmda ta balichi tati kaka tlanuni tatugudau gwi itkeatkili əmchinau adawa bai gado diwoni taiba na kotali benbe ni va jlimu dik uktlina tai mani dik uktlili gama di gimsik taiman tagafa nanuwawu ﻿da za tlanuna taiba titlta wulli bikwa wu'yatkili bikwa wu'yatkila adak əmdam bai a jlimu, jluwi dachi nanuwa ə vurum jlawa nabai nanwan yaye amaki bek jlimi amak wunni fik limi amaki ə datki fik jlimi amaki wu'yatki fik jlimi kwachi patla dawana əmda tikzankal abalindi bai kizga sitkili abalindi bai a gifegi wu'yatki, wunniyi tauktina amaduwa bai kizgau əmdak jirai bina tanau duniya va wasku kauktai katadi əmdinau adagibai gado diwon fivak badai wassa tajlaba gina niyu tamaka bek jlim,i tatfe yasik ta bikek kuba asirili.